Quiooꞌ na tiñencooꞌ ntyji na nntꞌia joꞌ luaꞌ chaꞌxjeⁿ na tyosa̱, tyochiꞌ, caluaꞌ ndoꞌ ntꞌomcheⁿ quiooꞌ mati chaꞌxjeⁿ na canti chaꞌxjeⁿ na juu tyosa̱ jom jeeⁿ ncjoya na nntꞌiaya jom ee jeeⁿ cwajndii waⁿ joꞌ na tsꞌiaaⁿꞌ machꞌeenaꞌ na ja nncjoya na mantꞌiayoꞌ ndoꞌ joo caluaꞌ cantyja na jeeⁿ cweꞌ ꞌooquieꞌtoyoꞌ naquiiꞌ ꞌnaⁿ na malachuu tsꞌaⁿ joꞌ na jooyoꞌ jeeⁿ maxuiiꞌ ntyjii tsꞌaⁿ na nntꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ caluaꞌ ndoꞌ mati chaꞌxjeⁿ na tyochiꞌ juuyoꞌ cweꞌ jaaquieeꞌtoyoꞌ naquiiꞌ wꞌaa oo nncꞌoomyoꞌ xtyoꞌwꞌaa ndoꞌ nlcwaꞌyoꞌ ꞌnaⁿ na ꞌu malachuꞌ naquiiꞌ chaꞌxjeⁿ na naquiiꞌ cocina ꞌnaⁿꞌ joꞌ chii tsꞌiaaⁿꞌ machꞌeenaꞌ na nncjoꞌ nntꞌiaꞌ jooyoꞌ chaꞌxjeⁿ na canti jooyoꞌ jeeⁿ cjeendyeyoꞌ yuu na waa na nꞌndiꞌ ꞌnaⁿ na chjoo chjoo cancuuꞌ chaꞌxjeⁿ na nꞌndiꞌ seiꞌ oo meiⁿnquia ntꞌomcheⁿ nnom nantquie na wanaaⁿ ndyueenaꞌ ee jooyoꞌ jeeⁿ macjee nnaⁿꞌndyeyoꞌ naquiiꞌ nanquieꞌñeeⁿ.